<noise> toh – toh Kellen lofa bara gadaŋ chindi gadaŋ ingai fu fu mega, di jine fu da baŋda fu no nise madaŋ jine fuwoga madaŋ baŋda fuwoga, saŋnaŋ igingai fu faida waŋkaŋ igaŋe baba masi zinnauka, zama ifo se wadin aisibai ise haŋkaŋno igote kan igaŋe baba masi zinnau, nidi mo iwani baŋfutai, zakaŋ iz i idunyayze tara to ise nodin hali mane baba masi zinnauka, kichi hai jinaiwo nwa, ifo kachi yadin, imadai soso no, da bankaŋyaŋ si hawu bai so arkusu kaŋ ma wadin ikwaise imaŋ ma hawu imma iffo se ingaimo iso zamaŋizai maŋchi hawu mayaŋno, haikulkaŋ idu igachi ba inyawai go kai ijarga no bar chindi iga hinka hijai saŋni te, iffo se zamse isima hawu magase, sabida sabida wadin magase no iga dai, a infani maga bara madu ka ma kaŋi magase no bara go wadin dai, zam baŋkaŋ gunda noru no gadai borchindi ba igwaŋda is dai, zam ifose Kamba saŋdai magase. Borchindi mo ba isinda matkul kaŋ igate iga dai, isi zai, isi kwam, isi albor gaŋa, amma iga dai zam ifose bara madu kinga hawu dabu, bon hawo dabu din ize hawu dabuyan magase nigi wadin dumo dai. Baŋkaŋ diga wadin te kulu bine kwai no gate, barchindi wo ba igaŋda haro no da isinda bine isate isi waŋi isate, nidimo aman te ni gwaŋda hari asin. <noise> toh